في أحد الأيام ظاعت عائلة من الطيور في أثناء موسم الهجرة، وتاهت في في سماء غريبة ومليانة سحب سودا طارت الطيور الصغيرة خائفة تبحث عن أمها وأبيها حتى وجدت شجرة كبيرة في وادي أخظر، قررت العائلة الصغيرة أن تبني عشًا على الشجرة وتنتظر حتى تجد طريقها إلى الوطن.